Ireo sakafo tena tiako nefa kosa tena lafo be dia pizza ohatra, izy dia sakafo ahitana vaotabia sy ireo karazana maro hazandrano eny aminy, ao ko anefa ny frômazy izay tena mampatsiro azy sy ny potipoti-kena izay mifangaro miaraka aminy ao, izy dia mofo tena matsiro ary tena ankafiziko hatram'izay.